ہوندی کنگھی نال بالاں نوں سِدھا کرنے لئی اک بہت ہی عام۔ اتھے پرباوشالی سادھن ہے کنگھے نال بالاں نوں سِدھا کرنے دی۔ پراکِریا میکانیکل اتے کُجھ رسائنک پرباواں تے۔ آدھارت ہوندی ہے جدوں اسی بالاں نوں کنگھی کردے ہاں تاں کنگھے۔ دے دنداں تے دبا پاؤندے ہاں، ایہ دبا بالاں دیاں ریشیاں نوں کِچ دا۔ ہے اتے اُنہاں نوں سِدھا کر دا ہے۔ اس دوران جے بال گیلے ہون، تاں اوہناں دے پروٹین بندھن جیویں کہ ہائیڈروجن بندھن کمزور۔ ہون دے ہن۔ اس توں علاوہ جدوں اسی کنگھے نال ہون دے ہاں، تاں گھرشن کرکے کُجھ سٹَیٹِک کارن ہوندا ہے، جو بالاں نوں کُجھ حد۔ تک نرم رکھدا ہے۔